Aridien edigha ni di a weh r'ooleghe ghan ku ro lea bin okuru baku r'a pinoogh <hesitation> otumani, oomogh a wea mo na asa edien kori edean pho ewhila ghan kua lea iduon pho ediean dilbilah re pue gha ni okuru baka ku na alee edian di eemoogh inyaam ediem dike tue ni etool loor pho ana di osa o while mi na ka moogh ni esi aloor ana repinoogh idounpho mia mar adea naan reatean edian pho eph yie̱ ra̱ rosa ghi yoogh gha bo bu nirn awe umaar osar kuo sa pho abidi bidi rosar ghan kue dean phoibilah mo suughu ruon idoun kuidighi kua mem mo edean di na kale kuna amonnyedini ediean di na aleh na ka morony edighani loor esi di ibilah a̱ weye osa ghan edean abidi owi lea mi. kakiilaan mo ipe an kure wuneanor a gas ana kura munean. Sa ghan edea pho akua mi aloor ra na okuru baku na ra pin abiri ni pho omeera idipho yira odighi abiri ni di akpar ku na abeni oye mo sar edien pho ana awhile mi ka mem mo ka tu sien udee naa̱n imi ipe mi ka sa bo so abiri nipho r'adee naan ghan whe pho abuphe pho r'onagha naan bo bidi olegheriiyaar iduon pho abirini oleeghi iyaar ku na abeni oye pho mo edien phe phen pho nar'a sa bo̱ loogh nian a? Ka beem mo na ra nea nann nyodi ipe odira sa bo̱ duughu m? Bele keni ka sa ni edean ho ninini ibile ma suughu roo̱n kuo mo pho a wea pho otugha ilo ka sagha edea pho kue dien pho etoo̱l oku ru baka oye bin r'engo oye rii phina enaan <noise> elemi olegheri iyaar engo weaye kuomo pho a weh pho abue pho r'osaa ghi odi bo sien abirini pho. Engo ni bidi olegheri iyaar kuo legheri iyaar pho, na kah sighe epuul ana kuanghoom ohe ghiri iyaar pho iduon kidighi ku <hesitation> kadighi oye di naa min esi diekpe oro ma obumony mo dighi iduan na beem mo taah mi ka to ma bo̱ akienigh abughe nuu korolonaan ghan okpa ka meera udea mion iyoor ango iyoor oleghe riyaar di toor kada phan ipe na ruru maa gha bo̱ iyoor mo yoor ooroh pho obo abiri ni pho olegheri mo na kue naan esi adean pho a zi sos erooli idi pho.